ଖ୍ରୀଜ ରୋ କୌନ ଉଦ୍ଧିଶ ହୈ?। <hesitation> ଖ୍ରୀଜ ରୋ ତେ ଆଧୁନୀ କୋ ଜଂତ୍ରପତୀ ହୈ। ଇଠୀ ରେ ଆମେ ବିବେନା ପରକାର ଖାଦ୍ଯୋ କୋ ସାହିତୀ ରଖୂ। <hesitation> ଖାଦ୍ଯୋ ଉଡୀ କୋ ଖ୍ରୀଜ ରେ ବହୁତ ଦିନା ପାରେ ସାହିତା ରଖା ଜାଈ ପାରେ। ଖାଦ୍ଯୋ କୋ ତାଜା ରଖୀ ଥାଏ। <hesitation> ପ୍ରସ୍ନାଦୀ ଭାରୀ ସଂଖିପତ ଅଟେ। <hesitation> ଇଠୀ ଖ୍ରୀଜ ରୋ ଉପକାରୀ ତେ ବିସରେ ପଚଲା ଜାଈଚୀ। <hesitation> ଏବନ ଯାର ଉତ୍ତର ଉଁଦାଊଚ।